Güenu, ya sabemus lo qu'es un muebli, no es? Pos d'esti viagi no ai atambol, más que dos estaribelis ondi se ponin los pratus i los vasus. Alogu le ponis los polvus de laval i l'aparatu les echa augua mu calienti a cholru i conos polvus pos quean los pratus i los vasus aviaus pa gastá-lus sotra vés. Te quea craru? Ave, ya alogu los ringurrangus dela temperatura i comu calienta l'augua i cómu hazi el cholru ya no té sé izil.